Prima di tuttu avìssimu a taliari cu' sunnu l’alieni e picchì stannu invadennu. Semu sicuri ca sunnu iddi li ‘cattivi’? Ca hannu interessi nigativi? Poi avìssimu a taliari si è pussìbili truvari na suluzioni pacìfica. Si sti alieni arrivàssiru sinu a ca, avissi a diri ca sunnu assai chiù sbiluppati di nuàutri e dunca cumbàttiri putissi èssiri vanu ‘n partenza. Quali superputiri putìssiru aviri pi firmàrili? Macari lu putiri di cunvinciri tutti ca putemu vìviri ‘n paci nsèmmula.